ⴽoⴷⴰⵎ ⵡⴰⵙⴰⴳⴰ ⴰⵡⴰⴷⵉⵎ ⵏⵉⵍⴳⵉⵜ ⵢoⵙⴰⵀⵉⴷ ⴰⵡⴰⴷⵉⵎ ⵉⵔⵉ ⴷⵉⵣⵉⴰ ⴽⴰⵍⵉ. ⴰⵜⵜⴰⴼⴰⵇ ⵜⴰⵔⵉⴽⵀ ⵏⴰ ⴽⴰⵍⵉ. ⵜⴰⴼⴰⵇⵉⴰ ⵢⴻⴷⴰⴳⴳⴰⵏⵡⵉⴰ ⵎoⵓⵏⵉⵏ,. ⴼⴰⴼⴰⵇⵉⴰ ⵀⴰⵔⴰⵜⴰⵏ ⵡⵉⵍⴰⵙⴰⵔ,. ⵓⵜⵜⵉⵜⴰⵜⵉ ⵡⴰⵏⵜⵉ ⴽⴰⵏⵏⴰ,. ⴱⴰⵙⵀⴻ ⵉⵣⵉ ⴷⴰⴳⵀⴰⵡⴻⵏⴷⴰ.